Manana fahafahana mantsy aho amin'izao hoe hanatanteraka an'izay nofinofinao izay, raha mety aminao dia andao ho tanterahintsika ilay izy, sa ahoana?